हमनीके समाजमे बिलाईके लेके बहुत बर्का गलत सोच सब है । सबसे बर्का गलत सोच इ है कि जैसे कि हमनीके कौनो कामसे बाहर निकालली आ कौनो बिलाई हमनिके अगारिसे रास्ता कटदेलक त उ हमनीके लागि अशुभ होजाइए। ओकर बाद हमनीके दिमागमे और गलत गलत सोच सब आइए । हमनीके दिमागमे कथी आइए कि आब इत बिलाई हमनीके रास्ता कटदेलक आब अगारि जाके हमनीके कौनों न कौनों <hesitation> काम बिग्री चाही खराब होई। <noise>